साधारण आमलेट में ढेर कुछ नहीं पड़े़ला। अंडा के फोड़ के ओमे पियाज, मर्चा और नमक डारि के मिला दिआल जाला ओकरा बाद ओकर धीरे धीरे तवा पे डारि के गोल आकार दे दिहल जाला। एक ओर से पकले के बाद ओकर पलट के दोनों ओर से बढ़िया से पका दिआल जाला। आमलेट तैयार बा।